Kopänta'p ijtyajpapää nä'ojmä o nä'kä'yi ijtyaj sone ntatä muspä muspä'apya nyäyita'p, e ät ät jampapä't este ijtyaju ti'yäk ijtu wetzek, ijtu oyo', ejsi, soki, okonyak y eyata'mpä eyata'mpä e punuta'p mäjata'mpä' este kämanhta'mpä, tzye'ta'mpä, mäjata'mpä punuta'p ijtyaj ti'yäk nyäjmayajpapä ja i ja'itä nyäyi e ote'ojmä e i nyäjmayajpa ti'yäk je ballena, delfin, yyy j jikä eyapä nyäjmayajpapä tiburonh.